So tawawa mi wala fuɗangal, ko ɓuri welugo am woni mi ada mi yehi mi tawe mi waɗa janna. Mi ɗa jannga kulle ko yawtino, <noise> himɓe kenya noy gurna maɓɓe wontorno noy be mbuwerno, faa mi wara mi fura nan e gurnan meɗen hanne. <noise> Min dara jikuji himɓe denne e dikuji himɓe joni noy be ngontiri ko sendi dun, noy woni ko himɓe kenye e anndira nyeddaku e tagu lobbu, noy waɗi ko himɓe hannde. e tumira e fewre, e dullare gonga.